الصراحة مو مهم حبي للوظيفة، المهم الراتب اللي يجيني منها، إيش لي بالحب؟ الفلوس أهم شيء، الفلوس تخلي الانسان سعيد، بعدين إذا الراتب كويس بحاول أحب الوظيفة، ليش ما احبها؟ دام توفر لي احتياجاتي، ويجيني منها دخل كويس، إلا إذا كنت أجدر أزود راتب الوظيفة اللي أحبها.